أسمع ننصحك تروح <hesitation> راعي خدمة أي خدمة بدا بها، أبدا بها تعلم بها من شوي اللي قريتو، قال أخدم روح خدم حتى حمال خدم جرنوط روح أخدم أخدم جورني هز التراب أحفر ندب، المهم ما تقعدش، أسمع هذ لقعاد اللي ما يساعدش هذا القعد اخطيك منو وتاخذ راي يشوف من فدوا روح صوق روح تراعي كاش ما خدمة خدمة بشوي بشوي لين يفتح ربي وراح تخدم وتراعي خدمة أحسن، أو كي تلقا أحسن بدل.